Hwɛ Kofi, erekasa wͻ dͻm mu na emmpɛ dɛ suro hyɛ wo do a, ͻwo dze dͻm a erekasa akyerɛ hͻn no mma nnhwɛ hͻn enyim. Hwɛ hͻn tsir do, hwɛ hͻn tsir do koraa dɛ ma wͻnnka ho mpo na enye hͻn rekasa no. Erekasa so a, bͻ mbͻdzen dɛ nnkͻdwendwen biribi fofor biara ho. Hwɛ hͻn tsir do na mma nndwen biribi fofor biara ho na ma w'adwen ntsim dza ibotum ayɛ nkotsee do. Dɛm na ͻbͻboa ma eyi suro akwa efi wo mu.